Las abejas son güenas pal mediu ambienti porque polinizan las frolis. Agralecíus devemus d'estal d'ellas, porque muchas prantas puein reproduzil-si liquiamenti polas abejas. Dentri ellus los cautivus de frolis comu sonin las frutas i las verduras. I estu es ralu que la genti no lo sepa enos puebrus. Cudiau qu'amus breau i corríu las abejas. De no sel, craru, los mielerus, qu'essus de siempri án tra... tratau con ellas.